Mein Lieblingsgetränk ist Mineralwasser. Ganz normales Mineralwasser. Sprudelwasser mit Kohlensäure. Ich würde es auch ohne Kohlensäure trinken. Aber mit Sprudel, ich weiß auch nicht, ist so eine Gewohnheitssache.ein Lieblingsgetränk ist Mineralwasser

Naja, es ist ja naturgemäß eher so, dass man sehr wahrscheinlich die wärmeren Monate bevorzugt, denn..ähm..man kann raus gehen und es ist auch die Zeit, wo man sich wahrscheinlich öfters mit Freunden außerhalb des Hauses trifft und sowas. Das ist immer sehr schön ..Von daher würd' ich sagen die Jahreszeiten, die warmen Jahreszeiten: Frühling, Sommer und natürlich auch bisschen Herbst noch rein...sind ..sind Okey..ich mein' ich würde auch den Winter mögen, aber nicht äh... <laughs> nicht im Alltag ..im Urlaub vielleicht schon

Oh wau ehm, wie viel Zeit hast Du? <laughs> Nein eh in Wirklichkeit es gibt es gibt sowas, in mein Leben gibt es nicht den Lieblingsfilm. Eh Film ist ein en wahnsinnig tolles Medium und em ich es gibt viele es gibt sehr sehr sehr viele Filme die mich auf verschiedenen Ebenen ehm berühren und ich würd die niemals gegeneinander aufrechnen oder miteinander messen, weil sie alle auf Ihre Art und Weise großartig sind.

Ja ich koche gerne und zwar alles. <laughs> Also ich würde jetzt keinen Fisch k.. ehm zubereiten weil das ess ich nicht. Aber ehm ich probier alles gern mal aus wenn nen tolles Rezept da ist oder ich irgendwelche Zutaten hab wo ich denk haaa das mach ich jetzt, mach ich das.

"Die Frage ist seltsam, die ""Arbeit in der digitalen Welt"" Es könnte gemeint sein, wie sehe ich die Zukunft der Menschen die Arbeiten oder ob Menschen noch Arbeit finden in der digitalen Welt. Oder, ob ich das so sehe, aber man könnte ja auch denken, ehm, ob äh, die Frage so gemeint ist als ob, also ob ich mir eine Zukunft in der digitalen Welt zu arbeiten vorstellen könnte. Ehm. Beides ist schwer zu beantworten, ich. Ja eh Ja, natürlich könnt ich mir eine Arbeit in der digitalen Welt vorstellen. Und auch Ja ehm, es wird weiterhin Arbeit geben, die eh von Menschen, sowie aber auch vieles von, von digitalen Mitbewohnern der Welt. Aber die Frage ist schwierig, sehr schwierig und sehr schwammig formuliert."

Das ist einfach, ich würde bis auf den letzten Cent schauen, dass es mir und meinem nahen Umfeld <hesitation> finanziell damit <hesitation> weiterhilft. <hesitation> Absicherung, vielleicht einfach mal ein paar neue Sachen kaufen, <hesitation> vielleicht was zur Seite legen, wie auch immer, aber ich würde das mit mein- mit meinen Lieben und mit meinen nächsten Leuten aufteilen, <hesitation> wahrscheinlich so sehr, dass ich <laughs> hochgerechnet weniger kriegen würde, aber ich- Wann hat man schon einmal eine Million Euro, also als Normalsterblicher?

Ich würd in alle Zeiten reisen und warum? Weil ich gerne sehen würde ob das alles wahr ist.